Sukua'an nigan' ni chaj 'ngo rune nga 'ngo rotsi sani nun ni'ín taj 'hiaj ngwii chana mánj, sani si ki'hiaj ninj kini'ín sisi ka'anj nej 'ngo tienda kiranj nej man nasij nej na'nin' nej man kachi'i nej ni kara' nej rruhua 'ngo chuj kachi'i nej ni narin nej 'ngo rotsi ruhua sarten ni kachi'i ni kara nej nne riñanj kiri'hia ruku síj kiri'hia ni ka'nin nej rruhua ko'o ni kiriki nej 'ngo ko'o nihia ta riñánj ni chaj ni riki nej 'ngo cha ni chaj nngaj, bé ta bin kini'ínj sani nun ni'ínj taj ki'hiaj chukui nej man mánj.